Tanggal empat belas Agustus Teuk sembilan belas empat tujuh ndia menurut kalender Islam a Pakistan ana hapu kemerdekaan pada hari berikutnya nai provinsi nai india Britania tunjam no begal al baen bedasarkan garis agama oleh komisi riclife.